Tere! Muq nimi om Orava Jüri ja maq mõista egä teoga kõnõldaq. No, hm, ma külh küsse nigu uma soovis, et ma saanuq eläjidega kõnõldaq. Aga noq, tigo ajas ka as'a ärq.